<noise> Ko sendi fuccu ladde e fuccu wuro. Fuccu ladde kan e ɗicce e teddi, fuccu ladde a tawan didi muɗum, didol ngure andu muɗum ɓeleje e daneje no fa a banon ɗi anndira. Fuccu wuro bo e woɗi ɓaleji, boɗeji, e wodi fure, na nonnone majjiya here e fuccu wuro e tawan e wuro wakkati fu. fuccu ladde du faa abada e ndu ladde ton tan tawa. fuccu wuro kan woni konyaɗirte e wuro, waɗire fijirde, fucci ladde nde a heɓata gaɗiraɗi non no. fucci wuro kalɓale muɗum nan ɗa e kalɓale fucci ladde, E ɗo kulle kan wano ko sanne.